ഏന്കല ജീവനതേ മല്ല സാദനേ മന് പോദന്ദ। ഐക ഹര്ദ് വോര്ക് കതിന ശ്രമ അവൈന ബുദ്ധി। വന്ഥിഗേ ഏന്കല ഭുക്ക തല്മേ വന്പനോ ജസി। ബോദു ഭുക്ക ഏദ്ദ ഓപ്പോര്തുനിത്യ് ഏദ്ദ അവകസ്യോന്। മന്ദ ഥികോദു ഉനുമന്ദ ഥികുദു നന്ദന്ദ। ഏന്കല ജീവനതേ ഏന്കല ഏന്കല ഗിരേതേ നമ। വോ <hesitation> പോസിതിഓന ബോദു ഏന്കല ഗുരിന്ദു। മുത്തയ മന്ദ സുലഭപു അന്ദ അദ്ദുശ്തന। വന്പനോ പ്രതിസഥില ഏന്കല ഗുരിന്ദു മുത്തയ ര। അദ്ദുശ്തന മുത്തപു ന്ദു ഏന്കല പനിരപുജി। അദ്ദുശ്തന ഇപു ന്ദു കേലവന് സഥി ബോദു അപു ന്ദു। അന്ദ അവുവേ മതന്ദ പനിരപുജി അദ്ദുശ്തന പന്ദ। ഏന്കല ജീവനതേ ഏന്കല ഏന്കല ജീവനതേ ഏന്കല। പര്തിചുലര് തിമേ അഗ പര്തിചുലര് തിമേ അഗ അവകസ്യോന്। ഥികുദു നന്ദന്ദ അപഗ വന്ഥ ഏദ്ദ് അപു ന്ദു ഏത। ഏന്കല ജീവനതേ ഏന്കല അവുവേ മതന്ദ പനിരപുജി।